toh ayu kima i tapek kalan, kalan duwonim naba kwaya bon itku duma a gane jaɓura deram yaye nincu, koro aʊon aikukʊon, awen akukwan itku har tinan nabi tinau duwon na jlawi duwomin naten aven aikukwanm kwaya tinau ajhuwuyane mamadi ah bakatta ayu gonin tiꞌyim aven aikukwa ɗek seyik bon karem do sirin no ankali ame i gag ci agi duwon yabina gane sinkafan dare nek avile sinkafa sasan yaye nani mawu duwon nubaba awen aikwukwan num kwaya toh nədukwak jawuk tinau i mamadi yo imcho jlawanane aci nanuwa.